O'simliklar albatta og'riqni his qiladi. Misol uchun, agar siz ularni misol uchun, gul yerga egilib turgan bo'lsa, sizni uni to'g'ri ravishda qirqib olmasangiz o'sha gul yana kurtak chiqarmasdan qurib qolishi mumkin. Agar siz uni qanday qilib to'g'ri qirqish yo'lini bilsangiz, ya'ni og'rih-og'ritmasdan, u gul yana qirqilgan joyidan kurtak chiqarib gullay boshlaydi.